Hayung o tongnai kwbangma tok rok chini kokno swrwngwui mano. Amo baade bo kwbangma mal matani khowang no bohrok swrwngwui mano. Amo tok rok ni bisingo wngkha lyrebird northern mockingbird european starling tei african grey parrot. Tok rok o phaan bai bongni logi no rwngwui mano tei kubun tok rok bai gwdalwui tongwui mano. Buini khornag no swrwngwui borok bongni hatai no mwrwgwui tei banchirwui mano. Abo hai tok rok ni khorang no chwng bo khwnatokjagwui bohrokno nogo tonijago. Amo ni bagwui no tabuk ni jorao amotwui hai tok rok no nogo bo belai khe tonijago.